Ja in nte´e kayo chi iyo nte´e kujin nte´e kuan nte´e titnu yuka ku ntee iyo ya´a te ja ntaka nte´e yara nu tuka nti´i kao te ku sa´ao in te´e ko´oyo o sa´ayo in javixi kayo.